Mkpò sè is nnèm mièn imaan ádè ákè ágwò ákè gwó átikè ésuk étàng umi èm ásuk ètàng sí duk usung ányè bén ikò nwèn ádisin <hesitation> átáng ádá nnèm mién imaan èti-èti. Kè nták ádè ámi nná chàk ndá chàk tutuuuuu tutu ágwò bò ntòm nsè mkpò imàn nsè imàn ufàn àmnà áchàk ntòmi mi sisi nà imaan ásè nnèm ádèdè <hesitation> mkpò ádèhè mmà tèyè imaam ánnèm ádè <hesitation> idàhà ik'sèkè idè ntòk ntòk isèki kaa idim <hesitation> ágwò ádè kè èkpád átámmà ádituàk iwò kè ékàd ádè iwò ásákà, iyip ádud so mmá tèyè usèn isè imaam ádè ánnèm ntòmmi mi ánkà chàk <hesitation> mbò dàh ákè màn átàtàmà fiè dà ádè sè ákè tör iwò kè ékpàd ányè ánuku dà átàmmà dè.